طيب اول شئ لازم تعرف ان النباتات تحتاج لاضاءة تحتاج اضاءة كفاية وتحتاج كمية كافية من الشمس اذا الاظاءة ضعيفةهيبلك مصابيح نمو بعدين تسقي النباتات بالموية المناسبة وتراقب التربة عشان ما تتشبع بالماء وعشان ما تجف بعد فترة لازم تزيل كل الاوراق الميتة وتزيل ال الاغصان الميتة عشان تحفز النمو كذلك استخدام ال الاسمدة المناسبة عشان تدعم الصحة واي علامات تدل على اي حاجة اي افات لازم تراقبها وتعالجها بسرعة عشان ما تاكل النبات حجك